Tibbiyotning rivojlanishi bilan odamlar uzoq umr ko‘rayotgani jamiyatda katta o‘zgarishlar keltirib chiqardi. Bu qariyalarning sonini ko‘payishiga va ularga ko‘proq e’tibor qaratishga olib kelmoqda.